Ngom kare klao ma uju ge ngom mo pertama ngom mo tiba ake hagure toma bokor, rasi kare ngom mahagure toma rinso bolo ngom hagure sabong, rasi karehe ngom sodia ene sabong ge ene yo menyatu sedaba mega re kabaya nege, atau calana rasi karehe ngom mo kucak ene, mo ojo ene rasi karehe ngom mo coho ene hotu-hotu, rasi ngom tiali ake, tiali ake rasi karehe ngom o dide ene sodo ene hotu, rasi ngom pake